Geɗe ngonɗe e sonndu wiyeteendu Pirog ko waawde ñeemtinde haala aade. Kadi ine waɗi kularuuji keewɗi, cegeneeji daɓɓi, tiiɗɗi no feewi. Ine waawi kadi wuurde duuɓi keewɗi.